حاول ان انت كل يوم اول ما تصحى من النوم اول حاجه تروق سريرك تعدل المخده و <hesitation> تطبق الملايه تانى حاجه ممكن برضو تروق دولابك و تروق اوضتك بشكل عام و تساعد انت انت تنضف الازاز كل دا عموما هيساعدك